نحب القوة للانتقال فوريًا لإنها تمنحني حرية كبيرة، أقدر أكون في أي مكان في العالم في ثواني، سواء للعمل أو للاستجمام أو لمساعدة الاخرين، الانتقال الفوري يسهل عليه اكتشاف أماكن جديدة، زيارة أصدقائي وعائلتي بسهولة، حتى يساعدني في القيام بالمهام العاجلة، أما قراءة العقول رغم إنها مغرية لكن ممكن تسبب لي تعقيدات في العلاقات الاجتماعية.